<noise> La om taqee' nkikoj sa kikeem reh nkichap utz' reh nkichap ch'ahqon cha je' kotaq re'e chikop kotaq rich'eet taqee' reh nkik'uxum reh nkiye' kikeem je' laa' chitaq re' <hesitation> chi' taq paat reh nkichap xanan o utz' reh nkiwa'a reh nkikatam kiib' keh <noise>